Pe piaxei, scià me dagghe un pö de cädæa che vorriæ tritollâla e cheuximela a-o piato.

Mi diæ fiña de no. Da-a mæ osservaçion no me pâ ch’o segge m- quæxi mai veo.

Piggio l’autobo à Sestri, in via Ciro Menotti derê a-a gexa de l’Assonta, passo da Corniggen, da San Pê d’Æña e pe via Cantore e da San Benigno, e in sciâ fin chiño à Ca- à Carregamento.

Mah, bestie sarvæghe, chì coscì, pe boña fortuña no ne veddo pròpio, quarche vòtta inti erboi chì davanti ò visto di pappagaggi, l’é sciortio feua di pappagaggi, no sò, ma no no creddo che seggian pròpio bestie sarvæghe.